اليوم المتالي بالنسبة ليا كيبدا بالفياق بكري أونصلي الفجر أو نفطر واحد الفطور إيكون متكامل أو نمشي ندير واحد نص ساعة ديال المشي أو نرجع ندوش من بعد نمشي الخدمة أنرجع أندير الغدا ديالي أمنبعد نمشي الخدمة عوتاني أنرجع ندير كسكروت أو نتمشى شوية أو نوجد عشا إيكون خفيف أو نمشي فين نعس